Filturu ko yirititta ndiyam ɗam ko hinnoto ana seɗa seɗa ɗam, tuundi watta bannge ko laaɓi koo bannge. Ɗun tawetee ana senii, so reena yimɓe e ndiyameeji bonaayi e tuundeeji muuɗun. <hesitation> Wiide ɗun tan <hesitation> temee ndiyan.